Si in una die dia aere tempus liberu mi diat piaghere de imparare a memoria unu pagu de poesias. Pre esempiu custa, s’elighe de babbai. Sa primma 'orta chi bi so arzadu a cazza a Litu Siccu a una posta capitadu che so mancu apposta in s'elighe <hesitation> chi babbai istudiaiat. Essende in seminariu isse 'eniat in calchi occasione, o in vacanzia, sentende de <hesitation> de sos suos sa mancanzia. E de su logu sou <hesitation> atterettantu. L'immaginesi dae tantu in tantu dae sa domo a sa pianta andende, cun su libberu in manu, istudiende a passos lestros, pro no inciampare. Eo sighendelu <hesitation> a l'immagginare, settidu sutta s'elighe ue <hesitation> fio eo, ancora cussa presenzia la creo, dispostu a narrere calchi cosa a mie. A cuntrestos, rie rie pariat finzas de lu 'iere abberu, custu lu naro cun coro sinzeru, chi sun <hesitation> sos giogos de sa fantasia. Poi ancora sighende l'intendia con cussu <hesitation> cun cussa 'oghe sua forte e giara Torrache a custa terra cara ch'est tantu bella, non l'ismentighes mai. Li naraiat s'elighe de babbai a cussa piena de ammentos, 'ue sensazziones e pensamentos, mi passan ammentende cussu situ. 'Ue b'at leggidu e b'at iscrittu frases pro romanzos e poesias e recitat calchi Ave Maria, cun tanta fide a corona in manu. Ma torro ancora a cussu tempus lontanu, apende a isse in s'immagginascione, saludendemi cun nendemi, torrache a custa pinnettedda 'ue <hesitation> friscu e sana aeredda, poi s'ingarrigu a mie <hesitation> dadu, chi lu giuro apposta lu creia de iscriere una poesiedda, a cuss'elighe chi l'aiat ristoradu, e lu ringrazian puru in parte mia. Como naro chi totu sos cumpanzos, cussu lumine giustu appropriadu, pro religiosidade e poesia, iscrittos de valore e romanzos cun piaghere l'an azzettadu, da chie 'asi li naraiat inzitende cussu situ, oramai li naraimus elighe de babbai. E cust’attera, sa vida nostra est chei su riu, passat fuende paret un trenu Chi poi rallentat e andat lenu finzas chi arrivit a su traguardu. Chie arrivit e chie tardu ma totu arrivin e non b'at la leemus in calma o cun attediu, nutile non si salvat nisciunu. Zente chi in terra cumandende sun, atteros chi sun sempre e zertu cussos già sun sempre issos, ca sun poveros e puru isfortunados. <noise> Però arrivin sos tempos designados chi dae sa naschida semus totu cantos <hesitation> demonios oppuru santos, la lassamus inoghe abba e binu. E totu su <hesitation> 'este in su terrinu chi totu lu cherian a contu sou, lu dan unu bicculu in logu nou, 'ue non cherimus abba e alimentos. Drommende tranquillos e cuntentos, chen'aere sidis e chen'essere famidos, frimmos che roccas pro nos reposare, isparidos totu sos pensamentos, a boltas solos a boltas unidos arrempellados chena <hesitation> sicc'andare. Ma como o posca si lassan sa fua <hesitation> poi chie at devidu in ultimu frimmare, daghi arrivida est sa giamada sua, e non semus pius riu, semus mare. E custa subra sos reclames de sa televisione. S'intenden reclames importantes, tutu presentan cun perfezzione, 'onzi genere de cosas invitende, poi agattas imbrogliu in donzi articulu o bi mancat pesu, o bi mancat. Alimentos totu in confezione in iscattulas, buttiglias e lattinas si no pones afficcu e attenzione, las cunfundes cun roba de meighinas, ca sun prezzisas, e nisciunu lu negat parene farmacias totu sas buttegas. Meda cumbenin de las comporare, b'est <hesitation> calchi <hesitation> genuinu, e si atter'ue si cheren andare, bastat azzannare unu e bolas cuntentu, allegru e sanu, e no s'ispendet pro s'aereoplanu. Si no b'at paghe in calchi familia e chi no si cuncordan pari pari, torrat sa cuncordia ei s'armonia cun d'unu cofanetto de Isperlari, abberilu, e via su malumore, ca cambiat lestru s'odiu in amore. Eppuru fin'a ocannu non l'ischio chi b'at unu caffè meraculosu, chi chena t'invocare a Padre Pio, faghet donzi meraculu famosu, <hesitation> si buffat una tazza 'e cussu ti provocat su bombitu e su cussu. Ti <laughs> presentan calidades de 'inu imbuttigliadu e bene coloridu chi est 'onu e genuinu, ma de una <hesitation> accurzu b'at bidu e daghi lu reclamizzana bastante, benden abba cun su colorante. Poi si unu Crodinu s'istupponat istas pro <hesitation> tantu tempus sempre in festa, ca sonat un'orchestra sa pius bona, e pro un'andada ballende si restat, e poi <hesitation> sind'istupponas chimbe o sese, s'istat in festa sett'otto meses. Sos detersivos sun in primu postu, ca su pius nettos, no es nettu nemmancu, si cheret su biancu e donzi costu, biancu pius biancu de su biancu, e gasi in cunfezione su biancu beru non s'ottenit mai. Si no comporas Panettone de 'odale sa <hesitation> già le passas siccu, e vistu ca su Nadale <hesitation> no est pius Nadale, est inutile chi nascat Gesù Cristu, si no s'at panettone in abbundanzia sa festa perdet tota s'importanzia. Zertu no sun pesudas che cussas chi olan totu a isvolazzos, daghi s'an frigadu unu profumu in donzi logu In ancas e brazzos, ma pro fuire de mala manera, bi cheriat profumu de atter'iscera. Cando presentan cussos e chi seghendelos ch'essit s'ischizzu, cussos sun veramente genuinos non creo chi fatten tantu s'ischivizzu, però cando cussa fregura abbojo si <hesitation> tempus <hesitation> los cunzo sos ojos. Ozos de semene chi los <hesitation> bendidos raffinados, luzzigos in colore 'e oro, mancan dae ite intruglios sun benennidos bazi e sighide sos truccos insoro, ma si su maridu de s'ozu s'abbizzat <noise> s'abbrazzat muzere, fizos e fizas. Sos alimentos nostros non faghen effettu regottu, casu friscu, e casu asciuttu, cunfromma a cuddos, chi sun de rispettu, no balen né sartizza, né prosciutto, capocollo, pancetta e casu sardu, cussos non faghen né frittu né caldu. Seadas, panadas, raviolos, non lassan calmos e indifferentes, pagos abbrazzos e non nos pensamus eppuru los usamus frequente, ma istamus chietos e nisciunu pistazzat, ca semus zente de attera ra Zza. Si assazzan rosato e vermentinu e calchi tazza de 'inu nieddu, no lis fit bastadu su caminu, <hesitation> aian su cherveddu, ca fin'andados currende che fogu, e no los aian frimmados in logu. Tantu baccanu pro un'aranzada totu currende a su 'ola 'ola, gruppos de zente <noise> mesu zoccheddada a gridos longos, pro una Coca Cola, mi paren cosas de faghere a riere, e piedade fagen a los <hesitation> bidere. Como concluo preghende 'e m'iscujare si in custu tema apo avanzadu troppu, l'apo fattu solu pro che passare un'iscutta, e non pro ma amus cosas chi nois <hesitation> produimus, bon'appitittu, nois <hesitation> las godimus. Una pessone de guvernu criticada, chi si fit cumportadu dai sa idea insoro differente, lis at nadu, como bos <hesitation> bos su postu e cumandende a piaghere 'ostru. Daghi sa zente an apidu in manu su cumandu, a donzi richiesta cuntentos, a sera, a notte, e a manzanu cun buffu e cantidos an fattu festa pensende, dai oe nos faghimus to su chi bisonzat e cherimus. Unu at cominzadu a elencare, in unu situ chi si narat Belchidda e cominzadu at a domandare <hesitation> su cras ite cherian in custa 'idda, <hesitation> cumpridu as sa lista intrea, totu fin de differente idea. De cabidanni in ultimu 'e mese daghi s'aian leadu faeddende sos pastores, chimbe o ses, chi in su momentu s'an presentadu, e li naran chi cras pioat meda <noise> de che falare sa musca in sa pedra. Antonia c'aiat intesu totu custos, e c'aiat pro <hesitation> cras atteru intentu, pro no li restare sos pannos infustos, cheriat sole e unu pagu de 'entu, Zuseppe cheriat torrare a su mare, <hesitation> unu cardu 'e crebare. Pedru aiat de ponnere sa teula, ca su mastru aiat dadu avvisu, no solu e abba, ma nemmancu chi a carrarzare aian dezisu, ma Ciccu su foraggiu aiat de 'ettare ei s'abba cheriat pro laorare. Barore chi piantat s'oltu, c'aiat sempre unida una irada, su problema l'aiat risoltu cun una bella e furia 'entizzada c'aiat de piantare sa <hesitation> sa chibudda E de s'abba non faghiat nudda. <noise> Lis neit unu tipu mesu maccu, cheriat abba, chi cheriat abba randine e nie pro li collaudare unu barraccu, ch'isse aiat carrarzadu su die, Franziscu deviat andare a piscare, e Anna mancu a <hesitation> mentovare. Tando posca bi fin sos inzatteris chi devian faghere sa 'innenna, nende chi deviat pio- pioere eris, si faghet cras est una cundenna, poi <hesitation> cras b'aiat una partida, ei sa die asciutta fit sa preferida. Presentados si sun sos anzianos chi in pullman devian tuccare a Riccione, tra issos <hesitation> nd'aian pagos pagu sanos a su coro, figadu e pumone ca si no faghet su tempus adattu, tando bi cheret s'ispidale fattu. Una atter'una coppia innamorende s'aiat fattu caldu Tota die de cuncordia fin dezzidende a su mare, a sich'andare a <hesitation> a inie e cherian de zertu die ona, pro andare a s'ispiaggia a Platamona. Atteros chi aian binza e roba, ite pische leare no ischian ca sa- sa sa innenna istrobat, ma s'abba pro su pasculu cherian cherian de pioere però in sa tanca, ma in sa 'inza no. Un'atteru chi no isco ite si <hesitation> narat, <hesitation> chi nisciunu at mai supportadu daghi appena ispriccadu sas laras ch'essit su frastimu seberadu, cherian lampos unu zoccheddende supra, s'atteru comente in s'iscattula de s'indatteru. Chi s'aiat comporadu pro 'isciare 'onzi attrezzadura e chi sempre aiat disizadu nie meda in basciu e in altura, in Limbari b'aiat cherfidu nie pro sinde <hesitation> poder'arzare a inie.